वो पाइप पानी को एक इस्थान से दूसरे इस्थान में पहुँचान के लाए करो जात है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से दबाव और गुरुत्वाकर्षण और पाइप के डिज़ाइन पर आधारित होत है। जब पानी को पाइप में डालो जात है। तौ निश्चित दबाव से भेजो जात है। जैसे पंप या अन्य उपकारनों जरिये से पैदा करो जात है। यह दबाव पानी की पाइप के अंदर से प्रभावित होण में मदद करत है। पाइप से को आकार अउ सामग्री भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करत है। कहे कि यदि पाइप संकीर्ण या अवरोध होत है। तौ पानी को प्रभाव धीमे हुई जात है। पाइप के माध्यम से पानी का आपूर्ति में गुरुत्वाकर्षण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभात है। उदाहरण के लाए पानी ऊँचाई से नीचे को प्रभावित होत है। तौ गुरुत्वाकर्षण बल गति को बढ़ाए देत है। जिससे पानी बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के नीचे तक पहुँच जात है। इसके करणावे इसके अलावा पाइप को सही तरीके से इंस्टालेशन और जोइंट्स को सही तरीके से जोड़ो जात है। ताकि पानी लीक न हुई सकाए। आपूर्ति में कोइ रूकावट न आ सकाए। कुछ पाइप से सिस्टम जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम या सीवेज लाइन पानी को बहाओ स्वाभाविक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण होत है। जबकि अन्य से सिस्टम्स में पाइपसं को उपयोग करो जात है। पानी को। आगे बढ़ाए के लाए।